Ny haiko mahakasikasiky Novel zelandy ndraiky fômban-dreo izen̈y. Ny azoko on̈o izen̈y isaky taôno reo isaky ziain misy matariky izen̈y fataôn-dreo; Avy eo resaka fandokisin̈a, fandokisana hangïy zey izen̈y fômban-drazanan-dreo.